Ukarhka, unyin, uvaa, untarr, unaa, ntɔɔ, tɔi, tɔvaa, utɔrok, utɔrha, sɔkka, sɔkka ru nyin, sɔkka na vaa, sɔkka na tarr, sokka na naa, sɔkka ru tɔɔ, sokka ru tɔvaa, sɔkka ru turok, sɔkka eu tɔrha, bisokka ivaa, isɔkka ivaa ru nyin, isɔkka ivaa ra vaa, isɔkka ivaa ru nyin, isɔkka ivaa ra vaa isɔkka ivaa ra tarr, sɔkka ivaa ra naa, isɔkka ivaa ra tɔɔ, isɔkka ivaa ru tɔi, isɔkka ivaa ru tɔvaa, isɔkka ivaa ru turɔk, isɔkka ivaa ru tɔrra, isɔkka itarr, isɔkka itarr ru nyi, isɔkka itarr ra vaa, isɔkka itarr ra tarr, isɔkka itarr ra naa, isɔkka itarr ra tɔɔ, isɔkka itarr ru tɔi, isɔkka itarr ru tɔvaa, isɔkka itarr ru tɔrɔk, isɔkka itarr ru tɔra, isɔkka inaa.

Isɔkka tɔvaa ra naa, isɔkka tɔvaa ru tɔi, isɔkka tɔvaa ru tɔvaa, isɔkka tɔvaa ru turɔk, isɔkka tɔvaa ru turra, isɔkka turɔk, isɔkka tɔrɔk runyin, isɔkka tɔrɔk ra vaa, isɔkka tɔrok ra naa, isɔkka tɔrɔk ra tɔɔ, isɔkka tɔrɔk ru tɔvaa, isɔkka tɔrɔk ru tɔrra, isɔkka tɔrra, isøka tɔrra, isɔkka tɔrra, isɔkka tɔrra ru nyin, isɔkka tɔrra ra vaa isɔkka tɔrra ra tarr, isɔkka tɔrra ra vaa, isɔkka tɔrra ra tarr, isɔkka tɔrra ra naa, isɔkka tɔrra na tɔɔ, isɔkka tɔrra nu tɔi, isɔkka tɔrra ru tɔvaa, isɔkka tɔrra nu tɔrɔk, isɔkka tɔrra nu tɔrra, unakka unyin.